ནགཆ་གི་ནམཆོ་གི་བེལ་ལབྟེ་གི་ཐུ་ཆུ་ལེ། ལམས་ནགཆ་ལོ་ནགཆི་ལབ་ཐུག་གི་མེ་ཆི་དི། ཐེན་སིན་སོ་ཨིན་ཏེ་ལ་དི་བེལ་ལབ་མཁན། ཀན་མོ་ཐང་ཀ་ཏམ་ཐེ་དོ་མུ་དེ་གི། དརྒ་ཁ་ཏམ་ཐེན་དོ་མུ་ལབྟེ་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། བེལ་དི་ཕིང་གི་ཐེན་དོ་བེ་ཏེ་ཨོ་དི་ལོ་དུན་ཀན། ཐེཀ་ཏད་དི་བུང་གི་ཐེན་དོ་བེ། ནགཆ་གི་ཨོ་དི་བེལ་ཐེན་ཁ་ཨོ་དི་ཐེག་ཏག་གི། དུང་ཆུབ་ལེ་དི་ཨོ་ན་ལ་དརྒ་ཐེན་དོ་ཨིན་ས། ནགཆ་གི་ཁ་གི་སུག་པང་པོ་ཕྱ་ཏེ་དུང་པོ། ཨོ་ཌེ་ར་དརྒ་པང་པོ་ཐེན་དི་གུ་དོ་ཨིན།